joo meiltä jäi se olkiasia vielä vähän kesken että mitä kaikkia kuin niitä kupoihin pantiin niin mitä niillä kuvoilla tehtiin
no ne - tarkasti syötettiin elävillä että ne sitä vasten oikein talletettiin niitä annettiin ihan lehmille - ja sitten tehtiin niistä niitä -- niin sanottuja silpuksiakin niin
tehtiinkös rukiinoljistakin silpuksia
tehtiin minäkin jouduin taloissa jo syöttelemään viljaa vähän pantiin sekaan ja kyllä ne täydestä meni minun on kumminkin surkoni nyt tullut kuin ne ajaa polttaa polttavat semmoiset ja ne on maailma niin rikastunut että ne polttaa nyt semmoisia ja lantaan menee suoraa päätä ei niitä ollenkaan säästetä niistä ymmärtää se vanha näkijä jo moittia nykyaikaisuutta kuinka se on hupaa ne hakattiin sitten niissä pienissä kylissä jossa ei silppumyllyä ollut - semmoisella raudalla sitten sitten ne vielä toiset nuoret jotka leikkiä tahtoi puhua ne sanoi että hakattiin perkeleellä silpuksia kuin se oli petkele se nimi noin niin kuin renkipojankin sitä - sitten sanoi että siellä täytyy hakata sillä ne silpukset niin siinä on kova työ
no mikäs se oli vielä erikoiskäyttö niillä kuvoilla
no se nyt oli semmoinen että siitä ei tahdo viitsiä puhua kuin metsäkylissä tuotiin nurkkapieliin se kupo yön tienooksi talvisina aikoina ei - enää keväällä pitkinä päivinä ja ne ne laskivat vettään siihen miesten oli vielä parempi laskea siihen kupoon kuin naisten en minä tiedä mutta ne sanoi sitä siivottomaksi komennoksi niin mutta kyllä sitä oli käytännössä
no siivottomampaahan se olisi ollut jos lumeen olisi laskenut
no niin se olisi ollutkin kyllä senhän ne puolustukseksi siinä sitten ottikin niin
no mitäs niille kuvoille sitten tehtiin
no eläville vietiin ja annettiin syödä niitä niin sittenhän sitä ruvettiin jo semmoisena - kun ihmiset valistui koulujen ja kaikkien oppien kautta niin sitä ei enää lehmälle sallittu semmoista olkea mutta kyllä sitä annettiin siihen - ennen mutta ei minun - ei minulla ollut koto semmoinen pikkukotokaan ensimmäinen ja sitten kun minä joudun maailmalle niin ei ollut semmoinen koto että niitä olisi tarvinnut kuljettaa mutta kyllä minä näin tehtävän sitä
vieläkös teidän lapsuuden aikana noille lapsille puppua syötettiin
no vielä joitakin oli semmoisia mutta vähemmän oli - enää sitten ja minäkin joudun sitä aikakautta elämään että ei enää
minkälaista hommaa sekin oli
no ei muuta kuin laitettiin suuhun isä eli äiti söi leipää otti ja voita sinnekin jo ja ja mitä perunaa ja lihaa joukkoon ja sitten se puri sen hienoksi ja antoi lapsen suuhun sitähän sitten on sanottu että ihme että niistä ihmisiä tuli mutta tuli niistä vain oikein tervaskantoja mutta minä olin sen ajan ihmisiä ei minulle annettu puppua enkä minä antanut lapsille myös
sairastelikos ne lapset ennen
no - kyllä ne sairastelikin ja -- sitä sitten nyt on ymmärretty jälkeen päin että kun oli niin vähän sitä sairaanhoitoakin se kuoli joka ei jaksanut elää ja enempi niitä nyt paranee sairauksistakin
puhuttiinkos ennen sitä mitä sanottiin sampaiksi
puhuttiin mutta siitä minäkään en ole nykyaikaan tiedolla ei ole tullut oikein sitä kysytyksi lääkäriltäkään että
minkälaista se oli
no se kurkku kävi kipeäksi ja suu valkoiseksi oikein että se oli - niin kuin piimätuopin laita kuivasi se oli niin valkoinen ja eikä se saanut niellyksi eikä puhutuksi mutta - vähin neuvoin ne parani ja kun ne piti siihen taikapelejäkin sitten että semmoisen - jolla oli ollut kovasti ennen sampaat niin muka annettiin se antoi - suustaan vettä sille sille jos se lapsikin oli semmoinen jonka oli suussa ollut että kun ne - piti semmoista taikapeliä mutta en minä uskonut mutta näin tehtävän
sitä oli ennen muutakin taikapeilejä
niin juu näin tehtävän sitä
muistattekos muita noita vanhan ajan ihmisten parannuskonsteja
joo kyllähän niitä oli monenlaisia mutta niitä ei niin tule mieleen äkkinäisyydessä jos oli semmoinen - verihaavakin niin miesten oli hyvä laskea sitä vettä siihenkin oli miesten parempi laskea kuin naisten mutta kyllä siihen kai ehkä jotkut naisetkin keinotteli sitten siihen haavaan sitäkin

kävikös ne ennen tietäjissä
kyllä ne kävi ja siihen uskottiin
mikäs se olikaan täällä se tietäjä
niitä oli täällä päin useampiakin oli semmoinenkin tapaus se oli tuolla Riihijärven kylän tykönä se nyt oli pikkuisen kauempana missä minä syntynyt olin mutta ei vallan kaukana kun oli semmoinen tapaus sitä vaarivainaja aina puhui että kun naapurin mies varasti -- heiltä semmoisen jossa oli sanottiin se nyt olisi ollut niin kuin kaksikymmentä kiloa se - mittamäärä mikä pytty oli voita ja naapurin mies varasti se ja eihän ne arvannut että - mistä on tullut semmoinen joka ties missä paikassa sitä talletettiin jossakin vanhassa saunassa se oli jätetty kylmäksi kun siinä oli kauhea suuri muuri ja takapäivää ei mitään valoisuutta niin se oli kylmä se sauna ja se sieltä vietiin se voipytty no eihän se uskonut sitä että voro olisi tiennyt sieltä hakea no se meni tietäjiin sitten ja se oli Riilahden Mannu sitten se on kuuluu se menee Jämsästä - tuonne Kuoreveden rajaa en minä oikein tiedä millä kohdalla mutta minä tiedän sen niin sanoa että se oli se se meni sinne ja sanoi että no mitä sinä tahtoisit sille varkaalle kostoksi kun se semmoisen teki no ei muuta kun minä sen - tietäisin kuka se edes oli sanoi vaarivainaja no sanoi kyllä sen kolmen päivän perästä tiedät ja kun se varasti ja - hevosen sitten Riihijärveltä se sama Riihijärvi josta minä olen jo puhunut se -- ja sen pääsi viemään sitä jo aika pitkältä jossa ne sai kiinni se ja niin se raukeni sitten se maksoi sovinnolla sitten sen voipytynkin se tuli siinä ilmi sekin ja siinä oli tietäjän apu ja siinä - muuten minä en tietäjää uskoisikaan mutta siinä tapauksessa että - miten se niin mahtoi mennä että se tietäjä sai sen niin että ja kun se kysyi että mitä sinä tahtoisit kostoksi sille niin se sanoi ei kun hän vain sen takaisin sai ja se - ei ollut mikään voromies ollut mutta se olisi ottanut sen vain tienatakseen jos se olisi onnekseen saanut ja tämä tuntuu niin hullulta mutta tämä on tosiasia minä olin jo niin iso että minä muistan ja kun se puhui sitä vaarivainaja niin monelle sitten vielä sitä tapausta kun minä aina isommaksi tulin kun minä oli puolentoista vuoden vanhasta niiden hoidokkina ja asuin semmoisessa maalaismökissä jossa pidettiin kahta ja noin kolme lypsävää ja minä opin siinä sitten näkemään sitä maalaistouhua ja sittenhän sitä kelpasi niin taloihin jo sitä oppi työ se on joka opettaa kun oppi sitten kaikkea tekemään sen ajan tavalla
minkäslaista se karjanhoitokin ennen oli minkälaiset navetat niillä oli vähemmissä paikoissa
no se oli semmoiset että lanta alla siellä ja vielä koko isojakin -- navetoita jossakin pidettiin vielä että lantaa ei luotu pois - ei eikä ollut permannolla mutta kuivikkeita laitettiin niin kovasti sitten semmoisiin että ei siellä lehmien paha ollut olla
missäs ne lehmät oli kiinni siellä
no siinä oli semmoiset parret sitten ympäri navettaa ja siinä - etupöytä sitten mistä ne söi joo ei ne sieltä jaloistaan syönyt siinä sanottiin kongiksi sitä vielä sitten se kiersi ympäri navetan jos isompikin navetta oli tuossakin oli juuri siinä Mäyhylässä josta oli puhe niin siellä kaksikymmentäkaksi lypsävää oli ja vielä joutilas karja ja semmoinen oli navetta mutta puhtaana siellä pysyi lehmät kun sinne tuotiin kuivikkeita ja sieltä otettiin se lanta sillä sortin sitten vielä pois että ne oli puhtaita siellä kävi semmoiset Seppolastakin semmoiset Jämsästä sieltä ihan - mikä nyt on Jämsälle pääkallonpaikka oikein niin isäntiä katsomassa ja ne ne ihmetteli miten ne on puhtaita ne oli huokeampia pitää kuin niiden permantonavettalehmät puhtaana kun siellä pidettiin kuivikkeita sen ne kumminkin navetan tuli katsomaan minäkin olin siinä karjakkona niin minä tiedän sen ne oikein ihmetteli että miten ne pysyy niin puhtaina mutta en minä niille selittänyt ei ne - olisi tuntenut sitä asiaa niin semmoisiahan ne on kuin näkyy minä vain sanon ne pysyi puhtaampina mutta - mutta kuivikkeita oli sitten mutta se tuotiin metsästä sitten ei sinne pantu kuin viimeisessä tipassa jos niitä ylijäämiä niin sanottuja - olkia jäi niin sitten hakattiin niiden alle
hakojako ne toi metsästä
hakoja ja - kesällä tehtiin lehtoroukkuja
mitäs se on
no tehtiin semmoiset paalut ja jalat laitettiin ja siihen vesattiin semmoista nuorta metsää kovasti ja oksia runko karsittiin pois siitä poltettavaksi ja ne oksat pantiin no se oli lehtoroukku nimeltä
missäs niitä hakoja hakattiin
no karjapiha oli jo pienemmissä kylissä harvemmissa se nyt oli - jossa navettaan mahtui menemään mutta niitä isoissa navetoissa sielläkin Mäkelässä ennen niin siellä vietiin navettaa hakattavaksi suuret ovet että kuorma mahtui menemään sinne
oliko niillä semmoista tukkia jonka nenässä ne -
tukissa tukki
mikäs sen tukin ja sen paikan nimi oli
hakotukki se oli
eikö ne alttarista puhunut
no kyllä ne laittoi nimen sille - että minä olen ollut tuolla hakoalttarilla niin joo kyllä sillä alttarikin nimenä on ne nimitteli sitä kunniapaikakseen hakkaajat joo joo se oli semmoinen
sitä sontaahan tuli mahdottomat summat
no sitä tuli ja pellot ne nousi - kuin leipämykyt mutta nyt ne apulannalla menee järviksi kohta ja minä ymmärrykselläni tuonkin ymmärrän sanoa ne oli kuin leipämykyjä ennen kun sitä sontaa tehtiin sillä lailla
kuinkas ne se sonta sieltä eikö se ollut kiinteässä kovasti siellä navetan pohjalla
no kyllä se oli mutta kyllä se sieltä ei se niin ihmettä ollut isosta navetasta vietiin hevonen sisään ja siellä ajettiin kesällä kärryihin talvella rekeen
milläs ne köyhi sitä
ne oli talikot ja kourat sontakoura siinä oli semmoinen koukkara väärä niska että siinä oli monta piikkiä ja jolla se vedettiin irti talikolla nostettiin kuormaa piikillinen talikko kanssa joo kesällä niitä ne oli suuret patsaat pellolla sitten kesantomaata varten sitten niitä hajoteltiin kesällä jo minäkin olin hevosmiehenäkin ajamassa niitä kottikuormia kun niin meitä naistyttöjä oli useampiakin siihen aikaan talossa niin siinä joutui sitten joku hevosmieheksikin
mikä se semmoinen kotti oli
se oli semmoinen - suuresta puusta tehty kaiverrettu kaikki sisukset pois ja se kuorma jätetty ja vitsapanta siihen sitten - laitettu - ja siihen sitten hevonen hakkuloilla veti sen kun niitä oli kaksi toinen loi silloin aikaa toista kun toinen kiidätti kauemmaksi saralle sitä kuormaa ne laitettiin järjestyksessä riviin että se pelto sai joka paikkaan sitä sontaa sitä ajettiin ohjat - nyrkit suorana ohjista sai pitää - seisoa kotissa vielä kun oli vilkas niin minäkin tein kun minä ajoin sontaa pellolle
yhdestä puustako se kotti oli tehty
yhdestä puusta
no kuinka ne sai sen koveraksi
no kyllä ne sai ne oli ne oli semmoiset pelit niillä jolla ne oli tessokin yksi veistoaseen nimi semmoinen väärä mutkainen - semmoinen jolla ne veisteli niitä
ja pellot kasvoi mahdottoman hyvin
ne kasvoi eikä niitä niin - ne oli metsinä enemmän ei ollut niin vainiot suuria kuin nyt on mutta kyllä siihen aikaan jo isommissa taloissa pidettiin kylvöheinälläkin sitten vuoronsa ja mutta apulantoja ei paljon ostettu se oli niin pientä kun minun nuorena ollessani ostettiin kaikki vauraammat talot sitä vähän osti mutta ei pikkukylät ei ollut sitä rahaa millä se olisi ostanut riittänyt mutta leipää oli monikin pikkuviljelijäkin piti niin että toisena vuonnakin pääsi vanhalla kylvämään talletti niin vain pienistä tulosta ja valmista leipää ei ostettu se pistettiin kotona häpeänä jos jos olisi kylästä leipää ostanut eli kaupasta että
olisi se mukavaa kuulla kuinka se oikea jämsäläinen leipä tehdään
joo
tavallinen läpileipä sanoiko ne läpileiväksi vai sarvileiväksi
joo kummaksikin se tunnettiin molemmista
ja oikea tuosta taikina
läpileipä
oikein tuosta taikinan teosta alkaen ja oikein tarkkaan että vähän niin kuin reseptiä saataisiin
no niin se tehtiin se taikina pantiin semmoiseksi niin kuin niin kuin kesälämpöinen vesi niin kuin järvessä kesällä on vesi tämä on nyt ihan näin niin siihen sitten kun se hapan pytty oli niin se vähän likosi niin siihen laitettiin ruisjauhot sekoitettiin jo toisena päivänä jos ei se hapantunut mielen jälkeen se jätettiin kolmanteen päivään että se happani sitten siihen lisättiin jauhoja että se oli hyvin sakeaa että siinä se puuhaarukka pysyi keskellä seisomassa semmoinen hieno niin ja sitten se taas annettiin nousta ja hapattua ja sitten se vasta käsin vastattiin sanottiin vastaamiseksi silloin sitä työtä että se siitä se tunnettiin kun se että se oli niin että kun oikein isossa saavissa vastasi niin siitä tuli - oikein kahdeksankinkymmentä leipää ja ne oli aika isoja noissa isoissa taloissa oli semmoiset uunit minä Tervalassakin olin palveluksessa niin siinä leivottiin aikaiseen aamulla että - tulipalon varalta niin - että ei päivällä lämmitetty niin kun pikkuisen jäi kuudenkymmenenviiden kilon säkistä väliin kun se mahtui siihen yhteen taikinaan kun se täytyi sotkea se taikina jo aamulla ennen neljää
niin varhain
niin varhain nousta piian sitä vastaamaan mutta se nyt oli harvinaista työtä ei se ihan joka päivä se mutta kesällä täytyi tehdä niin ja siinä oli niin suuri uuni että sinne mahtui niin suuri taikina sitten monta kertaa pistettiin se paistoi kauan
no me oltiin vasta siinä vastuussa nyt siitä sitten eteenpäin kuinkas kun oli vastattu taikina
no se leivottiin sitten enemmäkseen sillä lailla että leivottiin pikkuisille mykyröille ensin ja siitä paineltiin ne ja siloteltiin nätiksi sitten ja pistettiin sillä sarvella reikä keskelle no limput tehtiin pyöreinä korkeina limppuina niin kuin - niin kuin on nytkin nähty limppuja ja leivätkin on paljon noin isommat leivätkin semmoisia mitä nyt siihenkin aikaan tehtiin kyllä ne samalla mallilla näkyvät olevan kaupankin leivät tehty
kuinkas ne uuniin laitettiin
no lapiolla pistettiin vaan ne oli rinnattain pitkiä lautoja no hei se on tuolta tullut pudonnut tuolta
mikäs elävä se onkaan
näitä sanottiin siihenkin aikaan jo lehtimato joo ne se oli sitten vielä se pistettiin vain niin että suhahti se lapio - se leipä ei sitä käsillä tarvinnut toiset sitten kun ne - kovemmin riehuivat sanottiin riehumiseksi sitä kun se - nousi kovasti siinä no täytyi käsillä antaa sitten siihen lapiolla mutta sen sai tavallisessa taikinassa pistää että suhahti sinne alas sai lapion vain ja ja ajoi pesään kun sinne meni monta - sinne meni isot uunit isoon uuniin meni kolmekinkymmentä kerralla
ei ne kiidättimeksi sitä maininnut sitä lapiota
no kyllä ne sanoi siksikin sitä sitten kyllä - sekin nimi sille löytyi
mikäs se oli nimeltään mikä siitä leivästä keskeltä pois otettiin
no se oli läpi läveksi minä kuulin sitä en minä muista olisiko sille olisiko joku muukin niin jossakin paikoilla soviteltu oliko siihen soviteltu jokin muukin niin sitten
mitäs niillä tehtiin niillä kakkaroilla
no kyllä ne niitä vanutettiin yhteen ne enimmäkseen kyllä ne toiset - tuota ja tehtiin semmoinen myky ja se kelpasi vaikka limpuksikin niin kun se jauhoi siinä - pöydällä niin kovasti että se meni yhteen ne lävet mutta toiset paistoi niitä semmoisinakin sitten
olikos lapset siinä seuraamassa
no kyllä ne olikin kun vain niitä mutta toisilla oli semmoinen tapa että antoivat lasten mässätä mutta toiset ei antanut
tekikös lapset omia pieniä leipiä
no sitä annettiin väliin sitten tehdä kun niin
milläs kohden arinaa ne paistoi ne - lapset leipiään
no sitten viimeksi ja - niin vasta sitten viimeksi ei kun iso taikina vastuksina oli sen minkä minä niitä huomasin niin ei siinä lasten annettu kährätä sen ison paistin aikana semmoista se oli oli minullakin siellä mummolassa semmoinen pikkuinen varras sitten johon minä laitoin niitä sitten kuivamaan kun minä sitten viimeksi mummo antoi tehdä niitä
eipä ne vartaaksi täällä nimittänytkään mikäs se oli se vartaan oikea jämsäläisnimi
vaikkana se oli - iso leipienkin vaikkana ja sitten tuo pienen samoin leivät vaikkanaan
no ne tuli tuli aika kuiviksi sitten lopulta ne leivät
joo mutta ne otettiin parhaalla ajalla pois että ei ne vallan kuiviksi tullut kesälläkin niitä vietiin kellariin ja semmoisiin -- paikkoihin jossa ne pysyi sitten parempana että ei ne vallan kuivanut mutta enimmäkseen ne talvellakin kuivamaan laitettiin pikkuisen jätettiin huonohampaisille sitä pehmeää leipää ja - lapsille
olikos ihmisillä ennen huonot hampaat
no paremmat ne oli nähtäväksi ja kuulemiseksi kuin nyt joo
ne oli muutenkin terveempää sakkia -
oli se terveempää sakkia sillähän ne elikin niin vanhaksikin että niitä oli oikein paljon semmoisia vanhoja mutta se oli se aikakausi semmoista että karamellitoppaa ei lasten kynsissä ollut maitokortteli oli ja semmoinen ruoka kyllä niitä ruokittiin mutta ei karamellillä eikä sokerilla joo
olitteko te paimenessa
olin minäkin mutta en ollut kokonaan nimeltä paimenena vaan mitä - muut muussa ohessa täytyi olla vuoronsa ihan tässäkin paikalla millä minä nyt olen näin vanhana niin tuosta sivuitse vietiin suurta - lehmäkarjaa tuonne suurelle laitumelle kun minä Mäkelässä olin kun tämä kuuluu tuon Haaviston Mäkelän alueeseen pikkupaimen oli vielä otettiin mukaan sitten että siellä oli sitten touhu kyläkunnan lapsia semmoisia kouluikäisiä ne sai hyvät eväät sinne sitten - me paimenet ne - annettiin ja sitten ne sai pikkuisen palkkaa se pikkupaimenkin niitä sai kyläkunnalta niin mielellään niitä pikkupaimeniakin kenen mistäkin pääsi siihen sitten se sai itselleen rahaa siitä ja sitten hyvän ruuan syödäkseen
mikä niillä oli virkana niillä paimenina
no siellä täytyi ohjata että ne lehmät pysyi - yhdessä ja kun siellä oli niin paljon vielä silloin siihen aikaan niitä viljelysmaitakin niitä niin kuin äsken oli puhe niitä semmoisia halmeita niin ei ollut pelkoa että ne menee - pahantekoihinkaan sitten ja sitten toi taas illalla kotia ne lehmät kun oli suuret nuo tuolla suot ja kaikki tuolla ne aarniometsät niin jos niitä olisi jäänyt sinne niin niitä täytyi pitää koossa täälläkin oli hajallisempi laidun sitten niin pidettiin sitä vasten sitä pikkupaimentakin sen palvelijan apuna vuorotellen me - isommat piiat sanottiin piika silloin se palvelijan nimi oli niin vuorotellen oltiin vuoroviikot sitten siellä metsäpaimenessa
eikö ne ollut aidassa ne metsät ollenkaan
no - no kyllä rajoilla oli joksikin aita rajalla talojen maiden rajoilla
mikäs se oli pahempi ja riuttaisempi paikka näissäkin metsissä
no kyllä se oli - tästä tuonne pitkin tuolla ne alkoi tuolla suolla paremmin riutat ollakin sitten ja sinne ei niin - suolle vetelyyden takiakaan aina mennyt ja sieltä -
jaa minkä takia
no kun oli suot niin veteliä niin että mutta nyt kun on ojitettu niin ei siellä enää tunneta niin veteliä paikkojakaan kuin ennen oli jos oli sadekesä niin siellä et päässytkään suorin matkoin siellä täytyi - lehmienkin kiertelemällä kulkea
kävikö ne koskaan Morvassa asti
ei niin näiden haavistoisten maat ei -- sopinut sinne asti mutta se rajalle sopi Morvaan
eikö se ole mahdotonta riuttaa
kyllä kyllä siellä oli
no siellähän jo elää vaikka minkälaista elävääkin
niin niin on joo
onkos täällä noita metsäsikoja ollut
kyllä niitä on ollut mutta en minä niiden ole enää niistä niin kuullut puhuvan mutta minäkin - olen nähnytkin alkuvuosina - tähänkin tuli näyttelemään ihan
minkälainen elävä se oli
no se on semmoinen piikkiäinen pikkuinen ja sitä ei niin ehtinyt kunnolla mutta kyllä minä näin kun niitä kaksikin juoksi se oli enemmän minun en ollut viidenkäänkymmenen vanha silloin vielä enkä tainnut olla neljänkymmenenkään enkä ollutkaan
ampuikos ne niitä
en minä niitä niin ampuvan nähnyt silloin kyllähän ne sitä metsästystä siihenkin aikaan jo piti mutta en minä niitä niin erittäin tullut tietäneeksi että ampuiko ne niitä kyllä kai ne jotenkin lähenteli muutenkin tuohon kylään tänne jotakin etsiäkseen varmaankin kyläpaikoille
puhuikos ne vanhempanne että noita susia ja karhuja olisi ollut
oli niitä minä muistan siihen aikaan taas että kun tappoi hevosenkin Hopsun maalla Kelosenkorven laidassa - karhu ihan hevosen tappoi
teidän aikaanne
no minä olin olemassa silloin jo mutta en minä sitä näkemään joutunut mutta minä olin niin että mikä minä lienen ollut siinä olisinko kolmen neljän vanha oli että puhuttavan kuulin että se tapahtui ja sitten tehtiin siitä paikastakin mihin aholle se tappoi niin se - laitettiin Karhuahoksi mm se on Kelosenkorven tykönä päin oli se paikkuu siellä Hopsun kylän maalla
minkä tykönä se on
- Kelosenkorpi on siinä - likellä se oli vanha maininta sillä korvella oikein nimenä ja siinä on Karhuaho oli mutta en minä tiedä tokko ne sitä enää mainitsevat mutta kyllä se silloin oli maininta minä muistan kun minä kuljin siellä raamatunselitykseenkin mentiin niin minua kantoivat vielä mukanaan väliin vaarivainajankin selässä olin ja kun mentiin semmoista kinttupolkua myöten sinne raamatunselitykseen sitä paikkuuta justiin missä oli se karhukin - tehnyt sen edellisinä vuosina mm
kun ne oli sen karhun ampunut niin mitä ne teki sille pääkallolle
no minä en kuullut siitä taas - selitystä niin minä en osaa siihen kai ne sille jotakin lie tehneet onko siitä ennen kertoneet siitä - Karhuahosta
en muista kerrotuksi
mm joo kyllä se oli semmoinen
olikos siellä muita pelättäviä paikkoja siellä Riihijärven paikkuulla tai mainittavia muuton siellä metsissä
no en minä oikein tule nyt äkkiä mieleen ei siellä ollut
kyllä kai ne kovasti kalasteli ennen miehet
kyllä
mitäs pyydyksiä niillä oli
no niillä oli liippukin ja onki ja sitten rysiä mutta noita katiskoita ei siihen aikaan ollut että minä olisin nähnyt mutta jos en minä liikkunut semmoisilla paikoilla
ei kumminkaan rautalankakatiskoita mutta olikos niitä mitä ne säleistä tekivät
niitä oli
mitäs ne oli nimeltä
ne ne oli istutettu jo järveen että ne ei ollut heitettäviä
mitäs ne oli nimeltä
katiskoiksi minä niitäkin kuulin sanottavan mutta
kuulitteko ärrän kanssa sanottava että kartiskoita
joo kartiska niin joo kyllä minä niin kuulin
kuinkas ne istutettiin sinne järveen ja minkälaisista aineista
se tehtiin vähän semmoinen rehto jo kytkettiin kotona ja se painettiin sinne järveen sitten ja siihen taas pilariinsa semmoiset kepit että se pysyi siellä vielä syvempään ne kepit joo mutta minun vaarivainajanikin sai liipulla kovasti kaloja väliin
minkäslainen vehje se liippu oli ja kuinka ne sillä pyysi
se oli kuinka minä sen sanoisin kuinka se oli niin kuin toista metriä läpimitaten semmoinen pyöreä ja siinä rautainenkin vanne enimmäkseen niin se pysyi paremmin kunnossa kuin puuvanne ja siitä sitten siihen kudottu - liina semmoinen niin kuin havasta kudotaan ja siitä nuorat sitten kepin nenään jolla sitä nostettiin tavallaan niin kuin tästä nousisi noin
jokipaikoistako ne sillä nosteli vai järvistä
järvissä luotopaikoista sai kaikkien parhain sitten kun oli luotopaikkoja ja kivikoita siinä vähän niin siihen nousi kaloja väliin niin että niitä sai nostaa aika paljon kerralla minkälainen - kalastuspaikka oli
mitäs kalaa sillä keinon tuli
no ahventa ja särkeä parhain mutta tuli sinne väliin isokin kala joukkoon mm hauki ja lahnanlappuja joo vaarivainajakin oli ahkera käymään - kalalla niin tuota väliin oli myydäkin niitä kun jo joka kysyi että hän ostaisi niin kyllä sillä oli antaa
olikos kaloissa ennen mitään matoja niin kuin lahnoissa
kyllä tuota en minä muita matoja tiedä mutta kyllä jossakin kun kaloissa on kun löysi sen - tuota jota sanottiin sitä teko se liikkuva kappura oli siellä sisässä vieläkö sitä nyt lienee
ja se oli tekoa
niin valkoinen se oli semmoinen - se oli semmoista leveää vähän se ei ollut pyöreitä sen minkä minä sen teon näin niissä heitettiin pois sitten se kala jonka sisältä puhkoessa sitä löytyi sitä ei otettu syötiksi sanottiin puhkomiseksi sitä kalojen perkaamista ja perkaamiseksi myös

suolasikos ne ennen kovasti kaloja
kyllä kyllä ne - niitä suolattiin
mitä kaloja suolattiin
särkiä ja ahvenia ja haukia ja lahnoja kaikkia niitä joo niistä valutettiin pois ne huuhtomavesikin ja ne tuota ne tuli sitten parempi ja tehtiinpä niinkin että jos oli semmoinen vaativa - vuodenaika niin ne otettiin siitä entisestä suolavedestään pois ja pistettiin huuhdottiin ja pantiin uusi suola noille isoille kaloillekin jotka oli arvokkaita hauet ja lahnat ja semmoiset niin se oli talvella vielä hyvää ei ollut moitittavaa se oli niin sitä ostettiinhan sitä tuota ei ostettu kalaa siihen aikaan paljon tavallisissa talouksissa se oli se omapyyntinen mutta ne hoidettiin niin että ne pysyi hyvänä
niillä oli omasta taasta vähän kaikkea syötävää
niin oli joka sorttia
mitäs puodista sitten tuli ostettavaksi
no kahvit ja sokeria ja ainahan sitä miten vissiin jotakin oli mutta niin vähemmän niin vähemmän että kun se leipäkin leivottiin maapaikoilla kotona mutta kyllä kai sitä nyt liikepaikoissa lie ollut sitäkin myytävänä mutta kun minä en asustellut liikepaikoilla kun maapaikoilla niin
no se kahvikin oli harvinaisempaa
no olipa se harvinaisempaa vähän olipa semmoisia talojakin että ei joka aamukaan annettu kahvia oli jo minäkin olin semmoisessakin ei annettu nyt se on kumminkin aamusella ja vielä päivälläkin
muistattekos semmoista taloa että olisi vielä haikupirtti ollut
muistan minä tuollakin oli tässä tässä nyt tuonne päin tuonne - tuonne Pakolaan ja - tätä seutua kun on puhuttu niin oli Riuttalakin semmoinen niin mutta siitä on hävitetty kylä pois ja minä olen haikupirtissä ollut ensiksi mutta sitten siihen tehtiin semmoinen pienempi huone sitten jossa oltiin talvella ja sitten vain leivät leivottiin ja pidettiin - lämpimillä se silloin että siellä tehtiin niitä leipiä ja paistettavia paistettiin lihaa pesässä ja semmoisessa niin mutta haikupirtti siltä oli ja kyllä siellä leivottiin se oli juuri se mummola missä minä olin puolentoista vuoden vanhasta kahdentoista vanhaksi sitten lähdin vieraaseen
no olihan se haikuinen paikka asuakin silloin kun lämmitettiin
no oli mutta siihen oli tehty niin hyvästi korkealle se muuri likelle laipiota ja sitten lakeinen siinä semmoisen lieskan kohdalla niin se meni niin kovasti sinne haiku siinä oli alhaalta seinätkin niin valkoiset että joka kesäksi pestiin ne valkoiseksi
millä kurin ne pestiin
noin oikein hiekan kanssakin sysättiin ja - ilmivedellä huuhdottiin ei siihen aikaan ollut juuriharjojakaan pienissä kylissä kai niitä liikepaikoissa lie ollut luudalla ja semmoisilla niitä sysättiin
kuinkas usein nuo pirtit muuten tuli pestäväksi vuoteen
no niitä ei pesty kuin kahdesti vuoteen oikein - isoa pesua miten ne lie ollutkin niin sillähän se kevätpesussa pestiin aina sitten se valkoiseksi se semmoisen pirtin seinäkin että sieltä ihan niin oli häämötti niin kuin tuo tuon näköiseksi se puu näkyi sieltä kun ne oli suurista honkapuista tehty ennen pirtit niin se näkyi sieltä sitten se puu kun se pestiin ja puhdistettiin ja sama se oli lattioille ne oli kauhean leveistä palkeista tehtyjä ne permannot ja ne pestiin kanssa hiekan kanssa kevyellä ja kovasti - puhtaana ne pysyi sen tähden nuo
kuinkas ne sai puhdistetuksi nuo seinät ylhäälle asti ja laipiot ja kaikki
se oli mahdoton noiden siivoaminen aina ja kyllä sieltä välilläkin ne laskettiin ne noet sitten vaikka ei siinä ei tehty oikein sitä kokopesua niin kuin kahdesti vuoteen tehtiin mutta sitä nokea täytyi ottaa välillä pois
mitäs hommaa se oli nimeltä sanoiko ne -
laskemista
ei täällä riimomiseksi puhuttu
no - se oli -- täytyy laskea oikein ja riimominen sama niin kumpaakin käytettiin
minkälaiset luudat niillä oli jolla ne riimoivat eli laskivat
siinä tehtiin semmoinen suuri - semmoinen - hakosuti se sidottiin kovaksi ja kepin nenään ja sitten siitä taas varvusta tehty semmoinen iso luuta jolla ranattiin se vielä otti sitten syvemmästä niitä niistä raoista pois ne noet
eikös siinä ollut vähän omat paikkansa entisessä pirtissä missä nuo miehet teki niitä puhdetöitä ja missä naiset kehräili
kyllä oli se vähän noissa isommissa mutta pienissä - asumuksissa sitä ei tullut niin huomaamaan
mikäs se on nimeltä se uunintakainen puoli missä ne naiset
ahentaus ahentaus
kuinka se siellä mahtui olemaan
no kyllä kai ne siellä oli sen tähden se oli nyt se ihmeellistähän se vähän oli mutta kyllä ne oli aika siististi vaan nokihan siinä valtasi aina sitten välillä mutta ja ne oli niin kauhean lämpöisiäkin toiset niistä haikupirteistäkin minäkin jouduin useammassakin käymään mutta sitten me viimeiseltä asuttiin mummolassakin niin me asuttiin jo siinä sitten siinä ---- joka muuri lämpisi ulos haiku
kuulitteko semmoista asiaa että olisi eläviäkin pidetty pirtissä
kuulin oli pidetty mutta ei niissä pidetty missä minä olin mutta kyllä minä näin niitäkin tapauksiakin
mitä eläviä
no vasikatkin pidettiin kauan aikaa niin ja sitten kehuivat että hevostakin pidettiin mutta - minä en nähnyt sitä että välillä vähän pidettiin hevostakin
minkäslaiset valonkeinot niillä alkujaan oli kun ei ollut vielä lamppujakaan
no - ne sitten kun alkoi olla ja ne - teki sitä vasten sitten sen että tehtiin semmoinen raasumuuri vaikka ei siinä niin muuta ollutkaan niin siinä poltettiin - tervasmökärettä että siitä näkyi ja päreessä oli valkea
mistäs päreitä saatiin
puista kiskoivat tekivät niitä - saleita ja siitä kiskottiin päreitä ja se oli puhetyötä sitten miehillä se päreidenkiskominen
siinä oli taitonsa siinä päreidenkiskomisessakin minkäslaista puuta sen tarvitsi olla
no semmoista petäjäpuuta ja sitten aika semmoista valittua puuta ei sitä kaikki miehet tuntenutkaan mutta kyllä ne ja ne teki koppiakin ja - hyviä ne tekikin siihen aikoihin niistä sitten ja niistä jätteistä tuli sitten polttopärettä ja semmoisen - pihdin välissä laitettiin - sen muureihin semmoinen rakokin jonka - päällä ja oli siitä oikein pihtikin se päretikku palamaan ja semmoinen jokin astiakin alas sitten mihin karret tippui kun oikein sitä mutta pienempää valua pidettiin ilman astiaakin ja paljon ne kulki tuolla ulkonakin sitten päresoihduilla pimeän aikana eikä niitä tulipaloja siltä niin ihmeesti ollut ne katsoi sen valkeansa ja eihän sitä nyt niin paljon - voineet kulkea kuin nyt kuljetaan lampulla ja - sähkölampulla ja valolla kyllä ne päivällä oli - ulkoasiat hommattava
mihinkäs aikaan maate mentiin
no se koko lailla oli kahdeksan ja yhdeksän välillä ei vallan myöhään noin taloissakaan niin se oli taloissakin semmoinen
minkälaiset makuukset silloin oli
no oljista oli - oljet oli enimmäkseen toisilla oli suorat oljet sängyssä ja siinä sitten peitteet - mattokangasta peitteen ensiksikin ja sitten parempaa - lakanakangasta kotikutoisia kankaat kotikutoisia kankaita ne oli ne petivaatteetkin
kuulittekos tuota puhuttavan että pirtissä eli kylissä olisi ollut erityiset haltiat
no kyllä ne sitä puhui mutta en minäkään sitten tiedä että kyllä ne puhui niin vankasti että kuinka - ne sitten tuli tietämään että minkälainen muotoinen haltia on missäkin talossakin toisissa oli - miesmuotoinen ja toisissa naismuotoinen puhuivat semmoistakin mm
mistä ne sen tuli tietämään
no ne oli näkevinään sen avosilmin eikä nukuksissa sitten joskus että sen piti näyttäneen mutta eihän me - että vaikka minä olen sekaantunut niiden nuorten joukkoon niin en minäkään ole nähnyt sitä
syöttikö ne missä haltioita
no ne oli ennen oli semmoisia että kyllä minä kuulin vankasti puhuttavan että niille vietiin
minkä niille vietiin ja milloin
no no ulkona -- ulos sinne kai vietiin johonkin ja niin mutta kun en minä joutunut olemaan sitä kohtaa ei ollut mummolassakaan vaikka ne oli niin ylivanhoja niin ne ei ollut sen luontoisia että ne olisi niitä tuota uskonut eli ne ei niistä puhuneet mihinkään päin eikä pelänneet haltioita
puhuttiinkos että riihessä olisi ollut
no ei muuta vaan - pelottavia ne oli siihen aikaan ne riihet mutta kun ne oli silläkin olevinaan kun jos - kuolema kävi talossa niin se vainaja vietiin riiheen laudalle vallankin kun ei sille arkkua saatu ei ollut arkkukauppoja niin kauan kun sitten joku mies teki arkun väliin tuli hyväkin arkku kyllä niitä miehiä - löytyi mutta niitä ei ollut niitä valmiita arkkuja siihen aikaan oli minullakin semmoinen justiin siitä Häröltä missä minä palvelin niin oli semmoinen että kuoli emäntä se oli vanha hyvin vanha ihminen ja se kuoli ja kun se vietiin kanssa sitten aittaan ja se jäätyi niin kovasti että täytyi sulaa että sopi kun pakkanen väänsi sen kädet niin pahasti että ei sopinutkaan siihen arkkuun ja se täytyi yön sulaa sitten että sopi siihen tehtyyn arkkuun mikä sille tehtiin vasta vasiten eikä se huonon näköinen arkku ollutkaan niin se tuotiin sulamaan se ruumis pirttiin sitten mutta isäntä istui koko yön sitten lampun ääressä lamppu oli palamassa ja se katseli kirjoja se oli semmoinen lukeva mies muutenkin - oikein semmoista uskonnollista kirjallisuutta lukeva niin sitten se sanoi että kuinka hänen lamppunsa sammui siitä yhtäkkiä eikä hän hengittänyt siihen mutta ei se siitä ihan sen ihmeemmin mutta - ihmeenä se puhui sitä
näkikös ne ihmiset muuten tuommoisia vähän yliluonnollisia
- kyllähän ne kertoi niitä nähneensä mutta minä en sattunut näkemään niin niin
muistatteko mitä ne osuivat kertomaan

en minäkään nyt oikein semmoista muista ne on vissiin jäänyt kyllä niitä on jotakin kuullut mutta ne on jäänyt pois mutta tuommoisiakin ne kertoi siihen aikaa ei että kuinka semmoisia valkeitakin näkyi maan pinnalla että siihen muka oli jotakin haudattu että viety jotakin kalleuksia eli joku salamurha joutunut niin ne ennusti semmoisiakin mutta ei ne niistä tullut niin tietämäänkään sitten että siihen oli arvoesineitä talletettu eli - jäänyt salamurha yksikin tapaus oli olikin siellä Hopsun kylän puolella kun järvenrannalta oli pilkottanut valo ja sitten ne meni katsomaan että onko sinne aarre kätketty kun ne löysi joskus niitä aarteita niin sitten ne meni katsomaan niin sitten sitten yöllä oli unissa sille sanottu että mitä sinä sitä meni mönkimään ei siellä mitään muuta ole kuin entinen Hopsun tyttären lapsi ja sitten ne kertoi että siinä on - salaa jättänyt esikoisensa sinne eikä ole se on siitä ei ole tullut tietoa mitään niin sillä siinä valkea näkyi toisille se oli sen aikaista kuulemista mutta näkemistä se ei minullekaan ollut mutta vanhat mammat siihen aikaan puhui - vankasti sitä että siitä näkyi valo sitten unissa sille sanottiin että eihän siellä mitään aarretta ole ei se ole kuin entinen Hopsun tyttärien lapsi
kuuliko ne mitään itkemistä metsästä
no kyllä ne niitäkin puhuu sitten että semmoisia ja semmoisissa se piti sitten kuuluakin joka tuota joka sillä lailla oli hukattu että ei - että ei sitä ollut ilmoitettu
puhuikos ne ennen noita vanhanaikaisia sota-asioita niin kuin isostavihasta ja
ne puhui niin paljonkin mutta eihän niitä enää jaksa muistaa
että olisi ollut niin kuin leiripaikkoja eli tapeltu jossakin tai muuta ryssät tehnyt tai
niin joo kyllähän ne niitä puhui niin kuin ne sanoi tätäkin justiin että tässäkin piti olleen sitä ja ne pakoili tuonne Pakolaankin ja siitä se tuli Pakolanmäeksi niin kuin minä aikaisempaan puhuin ja sitten tässäkin tuossakin Soojärvessä on tuo
missä järvessä
tässä Soojärvessä joka kuuluu niin yksi saari sitten semmoinen joka on Venäjänsaari nimitetty
no mistäs se saa sai sen nimensä
no se - niiden sotien merkityksestä muka ja sitten niitä tuohonkin korpeen piti tulla pakoilemaan sitten siihen aikaan venäläisiä mitä ne on tämä justiin joka tästä nyt näkyy se on nyt niin paikan päällä tuosta vähän - tuonne noin tuo - kun tuo matala metsä - alkaa ja tuossa pitkin niin se oli Venäjänkorpi
ketkä siellä pakoili
no ne se aikaiset sotilaat ja mitkä paikkakuntalaisetko sinne pakoili mutta - sitä kertoivat ennen sillä tavalla justiin että - siitä se nimen on saanut Venäjänsaari ja Venäjänkorpi että kun isonvihan aikaan ne on siihen pakoilleet ja - ja venäläiset on ollut muka liikkeellä ja miten ne sitä toimitti mutta kyllä kyllä tuon saaren nimikin oli se on tuon tuosta ollut tuon korven niin Venäjänkorpi ja sitten tuo saari yksi se onkin - yhdellä - vanhalla piian alulla huvilana tuolla saaressa nyt se saari se on Venäjänsaari nimitetty kirjoihinkin sitten kai ja toi korpi on Venäjänkorpi tuossa niin niitä piti tulla paikoilleen silloin ihmisiä ja liekö niillä mitään rintamaa ollut minä en ole sitä niin tarkalleen kuullut mutta kyllä ne - semmoista nimeä kantanut on
kuulitteko että ne olisi ennen saanut tuon verenjuoksun seisahtumaan vanhat ihmiset
kyllä minä kuulin ja minä osasin uskoakin niistä kuulemistani sen että en minä tiedä että oliko siinä sitten perää mutta eihän minulle kohtaloon joutunut ihan semmoista niin tuossakin Tervalassa oli ennen vanha isäntä kun menivät sanomaan sitten että kun sen piti seisottaneen sitä verenjuoksua ne meni sanomaan sille sitten että on semmoinen ja - älä valehtele eihän siitä tule enää mitään ja se sen piti tauonneen sitten vaan sillä kun se sai tietää sen
ei niillä mitään lukuja ollut
no kyllä niillä piti olleen lukujakin
kuulitteko niistä luvuista mitään
no joitakin minä mutta niin vähän

- niissä oli mutta kun ne jää nyt näin vanhana jo muistista kyllä minä aikanaan olinkin hyvämuistinen seiso veri niin kuin sen sielu seisoo helvetissä joka jonkin pahan tekoa sanottiin jotakin pahantekoa että joka on murhan tehnyt eli jokin semmoinen mutta minä en muista sitäkään enää pitkältä mutta se - oli semmoinen pitkä luku
muistattekos mitään muita lukuja raudanlukua - eli
en taida muistaa
lukikos ne ampiaisenlukua mitään
lukihan ne sitäkin mutta minä en muista sitäkään enää sitä lorikkaa kun ne yksi loritti vähän toisella tavalla toinen toisella tavalla niin mutta ei ampiaistakaan - kaikkia ei ampiaiset pistänyt vaikka toiset olisi härnännytkin mikäs sekin on semmoinen kun minä näin semmoisenkin tapauksen kun oltiin yhdellä - kaskimaalla - leikkaamassa sitten niin kuin sitä ruista oli kaskimaissa silloin ja siellä tuli suuri ampiaispesä sitten niin sitä kierreltiin sitten minäkin olin siinä leikkuun joukossa sitten että eihän siinä tahtonut tohtia leikata kun ne ampiaiset kiersi niin kauheasti niin yksi mies meni siihen sitten niin se toiset sanoi sille sitten että koetapa tokko menet no menenhän minä ja se pudotti housut kinttuihinsa ja meni siitä leikkaamaan ja niitä istui mustanaan sen tuonne kankulle ja se sanoi että eihän ne mitään tee ja eikä tehnyt ei se porannut kumminkaan eihän toisen toinen toisen kipua tuntenut mutta minä näin sen tapauksen että niitä oli mustanaan niitä kiiliäisiä siinä sen nyt sen näitte sanovat se mies se oli vielä Jussi-niminen mies niin on sekin ihmettä että semmoinen on ollut mutta eihän siinä toinen toisen kipua tuntenut että jos ne pisti mutta ne sanoi että ei se mitään tee
no olikos käärmeestä sama asia jos se puri
kyllä ne niitä sanoivat tuota niitäkin että siinä oli olihan siinäkin se meinaa jäädä sanomatta tämän - tässä kylässä se oli ennen tapahtunut se oli ennen meitä jo niin kun oli semmoinen maitohuone pirtti - pirtti pieni ja siinä sitten porstua ja maitohuone oli sitten siinä porstuan vierellä eteisenä tiukka huone muuten semmoinen mutta ei muuria ja sitten siellä oli maitohyllyt sitten niin äiti oli torunut lapsia että te käytte maitojen päältä repimässä kuoria niin lapset sanoi sitten että ei he ole käynyt mutta se kävi kun ne kävi vain ja lapset kävi jo ihan pahoilleen siitä että kun heitä syyttä syytetään ja äiti huomasikin kerran kun käärme lojahti sieltä hyllyltä se oli käynyt repimässä niitä ja se ihminen puhui minulle itse sen jutun joka siitä lapsiaan syytti no sitten se meni jokin kun niitä oli paikkakunnalla mutta minä en sen nimeä muista jokin poppamies niin se oli sanonut että ei se enää tule niin ja se sitten muka että toiset oli - toiset naapurit oli niin kateita muka sitten heidän elämälle niin se oli selittänyt niin mutta kyllä se taukoaa oli sanonut - ja sitten on ei käynyt se puhui se mummo itse minulle sen vallan
ajoikos käärmeet ihmisiä takaa
no en minä tiedä sitä sitten että se kyllähän ne sitäkin valitti että semmoisiakin oli ja sanoivat että ne - vihamies laittoi pistämään oikein ne puhui semmoistakin mutta minä en tullut sitäkään tietämään vaan sen ihmisen taas kuulin sitä sanovan miten hän lapsia - torui siitä kuinka ne maidot repi ja sitten näki kuinka käärme meni ja se oli tässä kylässä silloin vanhalla paikalla tuossa tien toisella puolen oli silloin rakennus vielä - tuli puheeksi silläkin että tämä on niin käärmeinen paikka jotkut oli nimittänyt mutta ei minulle ole käärmeet tässä tehnyt vaikka en minä ole nyt ollutkaan kuin kuudettakymmentä vuotta niin
miten se käärme oikein kulkee
juu se menee vain ettekö ole nähnyt
no en ole - sattunut - näkemään
ei niitä kaikki nuoremmat ihmiset näe se on maassa kiinni vain ja väliin se heittää luokkiakin se heittää tuolla lailla